Anisan'ny fety da tena farany izay maresaky any Kolombia any zany itsaraindreo hoe carnaval de baranquilla io. Ny akamaroan'ny olo any e da katôlika aby, da noho indreo tia manao karinavaly io zany e. Mazava ho azy fa anisan'ny zava-kanto ndreo any ny dihy da manarakarak'izay koa ny literatiora